Ny fifandraisagn'ny piso samy piso koa zagny na hoe samy saka, raha piso lahy izy ame piso vavy manko izy avy da mifandray ôtômatiky regny, fa ny piso ohatry izagny samy piso lahy izy da miady eky indreo ame voalohany, fa rehefa ohatra misy sakafo eo da mindray aby ao da mifampifofofagny avao zashy e fifandraisan'ny indreo avao koa.